Ny fomba <hesitation> ifandraisan'ny <hesitation> biby madiniky: alaiky ohatra vitsiky, mifandray zareo amin'ny <hesitation> fitadiavagna toairagna ipitrahagana, amin'ny fagnanaovagna tragnony ary ny fitadiavagna ahanigny koa.